אלנאס יקדרו יאותרו עלא מצירهم, ו ولكין חתה אלקדר ענדו דור, יַעני כאין אמור תוּוקע חאורג אִרדאתנא, ו ولكין רד אלפְעל ו אלקראראת אללי כנדירוהא, היא אללי כتشכל טְרִיקנא. אלקדר יַעְטי אלבּדאיה ו ولكין אלאנסאן הו אללי יִכּמל אלקיסה.